Mutuurirene juju, aantu barea bakaraa bwega kana baria mpendaa kwona nthiguru iiji bangwiragia, mpendaa mbene muuntu ukwathika, wiitikira kwathika, akaathikira thirikari, akaathikira aciari, mukuru akaathikira mukowe, muka akaathikira mukuruowe, na aantu bonthe baakara na na na na kwathika. Kwathikaa, ni igai. Bwa jairi, impeendaa muntu uumiritie ti muntuuuria ukonaa tumantu tuniini aambia kurira. Muntu achoaga solution kana aachwaa ntaira ya burea bukuthithia ka burea buumuchumbura, akamenya urea ageetira. Kwou kuumiria ntetone cionthe, i guukwega. Utiumba kuuga ukarea kuumiria nuntu ukwajua. uuge ukwe utikaigue ururu, utibute gukua utikaigue ururu, ubuite kuumiria, mwanka ukoora. Bwa jathatu, nubuite kwithira wi muuntu ukurita ngugi nainya, ugachiendeera, wiija kuinona, rita ngugi nainya nikenda uumba guteetheka. Murungu atiendete kithao koou ugaita ngugi iria ibuite kuitwa area ibuite guita, na inya yoonthe kinya kitharimo kia Murungu ikiijaga. Bwa janaa, muuntu uumwega i muntu mwitikua uria oomba utigirwa kintu kia muntu inya giakara miaka ikumi, urea mwene akiija akeethira kirio. Iindi ukethirwa kuukaajukiajukia kana kukaaria urongo nontu bwa kio, muuntu jooju atina utuuro buubwega na muntu joo ntimwenda nii. Buungi, impendaa muntu. Urea utega antu. kinya abeeneau akabamena ontujaraja keeja jonthe. aijaa kajukia urea kuagirite na akaithirwa utiuthu kuaina buoutiwea kumena. utiwea kuendera. muntu ujua itegataacio ntheaka onacianene. nakira akuona mbereyawe niuumbe birabi umbiii Murungu na atibuirite kuona makosa jabio. Winiyiaii kintukingi kimaitu mimuno kirimutu rirejwa munto umwega munto uguicio kaukiria. na rumainya ingai ndene ya bibilia. Kouu. muntooo winijakia. nathari mawaii murunguuu. nainya akaithirwa ariu munene atea. india kiinijakiangai na mwendete. Bwa mwico munto umwega ndene ya nthiguru abuirite kuithirwaari mukiri murungu, niuntu nthiiji tuturagania murungu. Na murungu niatuete maathana jawe. jara augitetuthingatire jonthe ikumi. Twaja thingatira jonthe ikumi. tutithire tuinau uragani. tutithirwa tuinawamba. tutithira tuinau thungiri utimantu jamathuku jaithiraja inthiiji. Kou koona antu jaba ubakariaou na mantu jauukoonajao jonthe jakariou. antu bau baithaira baibabega ndene ya nthiguruiji nakinya murungu na bendete.